Ƙhitirwai ca khin, ca khin P’iyatin ƙhitirwi hyi yan mbana yu, ƙhitirwi ca ɗifun noun, ca U’mma daɗinu, saboda khin miya, ɗin ghi ghu nahyi ƙhifi wi kuyana? A, ghi ndaka ngingiya mun tu ghu ʒa sabodi hyi yam mbanayu, khifirwi ma mun ghi jathyi ƙhitirwi ma paya mun ghi pa ti ɗiyu, ƙhitirwi ci U’n wani mun ghi U’nn ti ɗana, saboda mun ma haɗamu khin ƙhitirwai khitirwi gaskini Umma ca Ummai khin daɗinu ƙhitirwi ca ca ca nʒayuni na sosai, ƙhitirwai, ƙhitiwai a sai ɗi hanka ƙhitiwi hyi yan mbanayu ƙhitirwi kayana ƙhitirwi cabanididimi, wu ndaka naluʒi dimai kamar wa khiyuʒi ma wa wa wa sʊkunuʒa amma ca ɗifuwi, Ɪup wu ndaka U’mma ti kuʒadhi ghi wu Sini ma tungha Ghinshin U’mmi wi ma wan wa ma. Yai can shawari ɗighan makarantai fa muna ɗi makarantayi, ghi ghu fari ca mataranti’na Sai ghi fakhiy ghi faliya muma ɗi munba Lthadai mumba bahyiyi ƙuwayo, munba miy, munba ɗanaa munba wani’i daⱱan a fakhiya, baban Sailas a d’aya kai wali cini tawani fa ci ngigiya pu, Ci kamata Pu wa byga Jarhym wa ndaka ɗi makarantai, waku baɗi makaranti Pu, dinan baya buwusi pu wu ndaka ga P’a gham gma pa ɗi-ɗi-ɗi-ɗi-ɗi pahyi ghani pa, hyi ndaka khiya ƙinawu ya ndaka khiya cewa, kai ɗon Allah rabai khin cani, tani can gwai ai a U’mma wi makarantayu, ɗiva hyi zhatina, hyi ʒhatin fa a U’mma wi makarantayu, ai ba ghi tsigayan ghi ɗiva, ei har pu gha ku ba ɗi makaranti cina’a mts, muna naha ma bamu vinahyi pa, gha ku Iya karantina, khin khin ʒhewalai, mts ghi ndaka ga P’a matsalai automatically ghi naka ga P’a matali ci kamata mun ba buga jarhyin mun ndaka ɗi makarantai, a ɗi va to wa Lai wa ndaka ɗi makarantai, saiwa, saiwa, sai ɗaɗai wa piya ɗi makanratai, ghi ɗiva to, ghi ndaka ɗi makarantai, ƙwaƙuba ghi ndaka U’mma aɗiva to, kayana’a ɗava ɗa P’a principa niɗi makaranti secondary, wa ndaka wa bu na wu P’aya, sai wa ɗa ɗa, waɗawu layi waʒa ɗi makarantai, hyi ndaka C’u form sai wa yanau, wa yani sai ya ɗuva to, wa ɗa ƙhinna kaʒa, khin kaʒa, khin kaʒa, can be wu ndaka faka khin cani, ɗi matakin uniform, ghi C’uwi Primary, ghi C’uwi Secondary, ghi C’uwi Primry, ghi fakhi gma ɗi Jamiai da ghiɗi va gma ghi ndaka U’mma wi karatuna daga Primary daga Secondary wi ghi C’uwiya muna naha ghi ndaka Umma wi maratunu. Wa Umma wa wura ɗaa waʒa wani wa piya ɗa wa piya wa ƙhitirwi ca nʒayumi ƙhitirwi ca ɗifu mun, muna kuʒaa P’iyatunu. Ƙhitirwi ca ɗifumun, Sai Sai muna khiya kuʒama ka har wuwakhi ba muna wuwau, muna U’mma ti njalakhi, muna U’mma ti njalakhi wun piya wani mun dida ɗana, yaba khiya ngigyic’uni ya ngyic’uni ya ngic’uni. Muna tigyiɗa subana ya ngyic’unuu, mun tigyiɗa Subana, mun ɗa bugayan ngaraniii ngaran ngaran. Ƙhitirwi P’iyaa, sabo sabo khin we gha naa ƙhitirwi, ɗin ghi ghu nahyi ƙhitirwai muna kama ɗi fakhi, koga mun khiya yan tighaki, mun tighuʒa, ƙhitirwi mu kawai ghan tai zhuwan ko wuyan nuna Lthakusu, amma ƙhitirwai mana Lthakwa ƙhitirwi sosai.